Türgü kultuuriga um tuu lugu, et üts asi um türgü hindä ja türgükiilne kultuur. Aga päält tuu um sääl viil näütüses kurdi kultuur – kurdikiilne ja kurdi rahva kultuur ja pall'odõ tõisi vähämbide rahvidõ uma, lisas toolõ türgükiilsele.